lo cuwa nɛ mɛ ma ho dimiyan ma un jira aro ɓwa po mu bera wiɲan ho a sama lo sama un ma aro bwa po ɓa sɛrobiya wiɲan ho dimiyan a mɛ tena ma ma un jira ho a sama lo ma mi mu'ɛn nɛ sɛrɛrɛ mami ziya ɓuɓuwa lo funu ɲan lo funu ɲan a hanmarobe aro yi na